Ekilanjaka ki bene ato magelloke sipana dijaka, nasapa dipambottingi tula yamto magelloe sipana dijaka. Naiya puralatai orang tuata, yato lang jagai. Yapura lang jaga benua, yang mannasu, iya la pacing manua paccing anua pel, <hesitation> masarring, massaring wc, masarring karangang banua,. <hesitation> Na iya jagai ngasengi to, jagai anakta. Napabello-belloi sipana. Ajana nasala kedok anakta na mapello dijaka. Bine bine mapello dijaka sipana supaya tenanu tomantanta tena pikkir uami tenala ati. <hesitation>